Mazava ho azy zany satria ohatry hoe misy biby gn'eo sy homa, da misy olombelo sy homa, da sy mainsy gn'olombelo zany egny e, <hesitation> e omegny hany voalohany, satria igne laharam-pahamehagna gn'olombelo, ary koa gne olombelona zane manaha- managn'asy kokoa toy izay e biby.